Jamaka ché nriá kuá ihó ngua tuté nacheandó dó vidné tí iin duti'á, ni nditél ké xhí nakinté kudijiani kuko comidanró, tela nriuté konró tela nrijonró ja- ja kú refresco hichí chí daño tanxí, dokó jan chí meni uju <hesitation> nriuté nikandó, nrí kunró ti'án dó nrí niá tikavandó, iin dachondó iin nrivii chón nicho'o xhité kava nriuti tiatika nrú xhi kudí yachí kaja nravininró vakavandó chetú va'a k <hesitation> édio nró ani'i uju <hesitation> kaja nruí nridí ihó vuelta tiaya kuando nró jakandó kuelá sopa jan lá arroz kan kuá ya'á maxhí <hesitation> hó xhin deen.